<laughs> Da tsy hay teña tsy mpañano lamôdy no zaho mandinike da zeste avao vasa pôsy afara amin'ny jiñy iñy. Tsy haiko lay vasa fasia mosara koa tsy haiko.